أول شي يعني إتأكدي إنك تفصلين الكهربا عن اللمبة، بعدين إذا كانت اللمبة يعني جديمة <hesitation> لفيها عكس إتجاه عقارب الساعة عشان تخلعينها، وخذي المصباح الجديد وإتأكدي إنه بنفس النوع <noise> وثبتيه يعني في القاعدة في إتجاه عقارب الساعة، بعدين يعني إرجعي ووصلي الكهرب وجربي اللمبة، وبس كذا تكونين إستبدلتي المصباح.